<noise> यब याको दिनवा क नहिया जउ हमरा बिहफइक फेरी हमरा <hesitation> नेपाली माहे कह्सहु बिहिबार इङ्लिश माहे कह्सहु थस्डे । यब बिहिबार कस्का भेलइ त, थारु माहे त कह्सहु बिहफइ । इ हमार बृहस्पती <hesitation> कथ कह्सइ गर्हक नाउ से हमार इय नाम कणर भेल । बिहिबार्, बिहिबार यब इ दिनवा फेरी हमार याको दिनवा क नहिया कह्देउन <noise> बेहना क सोमबार देखी हमार <hesitation> आइतबार देखी हमार सुक्रबार सम्म जुन किसिम म काम कर्ना दिन हसइ, हमार नेपाल मा बिहफइक दिनवा फेनी हमार दस बजे चार बजे सम्म, हमार इय सर्कारी कार्य देखी लेर प्राइभेट कार्य लए <noise> हमार खुल्ल हसिय । हसे एकरमा <hesitation> इ दिनवा फेरी <hesitation> बिहफइक फेरी हमार इ दिनवा दान देवे सक्सहु <noise> कथी कथी हमरा कथी गर्ह बृहस्पती गर्ह हतइ जउ <noise> हमरा बृहस्पती क लागी फेरी पुजा क का के कथी कर्ले दान देतइ । र कस्का बाधा अर्चन भेले कमवा मा गर्ह लगले जउ कथी हतइ ओकर समस्या क सामाधान हमरा <noise> इ बिहफइक दिनवा फेनी हमरा करे सक्सहु । इ हमार बिहफइ मा बहुत जन जन्मसइ हुनुकर लागी इ बहुत दउले दिन हलिय बिहफइया ।